Ma <hesitation> ei <hesitation> näe, kuis inemise <hesitation> suguvõsa minevik väega tuud inemist hinnäst muut. Nii et ma ei usu, et tuu om tähtsä koskil kohtuh vai koskil niimoodu.